Yin ya chihoe akwa duhaen yan msamaa sura msdnda akwa chihoegani lactom ma mdusi ka uvaya ɗai ma uva ɗaige, mi. kaidi kufuɗagani kitura ubaya mbduku gankwa mi ui ki chadda fwa ɗa mi chadda fwaɗage mi ui biya fwai ltha avaya yida pudi ta uvayan mi pud ta vidani ka uviyan ui dunuwa mi ui uviyan ui dunuwagankwa mi thaka saiɗa gankwa dayi ita ui sara tuka sara hang ka nugan kimwa kip u fwi ltha aria takara uvi gani kuma ka sira kiya mwa ɗaigan mi chadda uviɗa ki chaoda uviɗa mi ui ltha ma ltha chirr ltha uvi pathar ma chirr ltha uvi saɗa ma nu uvi makar yayi bira ka dunoɗai ta kakhin gankwa so akwa nangarani dayi ita baraba sira kita thakan mama kita thakayayai uvalaka ya thaka unai uvalaka ya thɓaka kushi avalaka ya thaka ɗainyi biya galo ɗayi biya san hang tuka chirr avana araige yi thanka galo yi thanka chirr a chirr tuka galo gani gaskiya yihaɓdi sosai don yihabdi sosai sira ki ui akwani yi thaka ta gadda chir ltha uvoii pathal wai ama yi ui su hang ngalaka. Abui ahinya abul biya mdaku asugan dugum mimi kita ui ki banachin karɗa kibanachin kiya a, kibanachin umdira ajiɗa aria kanugan waiso tamwa bura ahinyi tuka ashe kuɗu gani so kanuga ni yani ahinyiwa ashikud wa, ashi kuɗawasani yadi shairr tuka sora nanɗawai sura kamdunukena a mi mudir sankwa diya ita mzee say kɗrɗagani avimadiso mi tura umta zee wuldiɗe gan, ka a yadiya umdi tan lthandi ka kami nuga yitukwa, ahinya tuka aslu kudge ma umdi ase nukana mimi ga lthudir tu karnga gan ma miyayi gan gudu ta say kakwa karnga maga murder karng gankwa umai aria ta murda laga ama ahinyayai kdk nu nuking ga mchiye kar kdrge gan sey gada sey kerng kdre mnai wal ga sharr, sharr la gama mami kakga mwo mwo ya gada hau gar kurwai gadi hau kana a diya ya mwa gandiya tu jirkur tambi lthaku kuma ya mwa gan ki murdi ahoyaɗa gan tuka ashikuda gan shawalak gan akwa ɓun adiwa germkewa a tombi thanku har gakurɗa dai tun avigerna so ahinyase ita mza abu magaranta ha ya bul magaranta gan kami ka ya bul magarata ke jadi ashipya tuka ashikuɗu ka palhu ya bul magaranta ki sadi kana ahinga diya ja tuka amdimadiya sada ui kdk jai kak bai magarante ma nur mar nur. Tajak tajak aria ma umdir kiyager yayikal adi umdir kiyagaryayi ma umzo ramang yayi biya ma umdira biya biya yayal nugan ga zee nan tambanacm umdiso tambanachin waiso taka waisoger aria adikang lallai amdir kiyager aria ɗai avanage kita thaka chirr, chisar yi ui chirr hangaiaka chirra ki uigan, ma yishi ɗai yidi ta sama gankwe ta buntiyi ava tufuma ama dayi adi kans sura kantafa vini ɗaiwai domi vi chirrag jau ga vi chirr ɗainyi ka tura ava saa arani adi waiso tude vak chin wai ka nugan kika ɓoldi lakani lakal ki ri a karɗa lakan ki nana umdira halka tukayi aria lakan ki nana kuma umdira kwan umdira kuɗa ta ui chihoe sir sara mnal arai lakan yi zubuchin akwa mulmu damoma laka kuma yi vi aka mulma a kuma galao ra ki chi avangyai yi ui galo adi emiway sura ki ui galo ade emiwal sura ui uini yi habde soboda aranigani galore ki unni yida taɓa chiy kala nigan wal yi chiy galo eminya yai buku hang akwa abukugara ki chiy garan jayal yiɗai dihamda aka umdira helku tuka yi ara laka kuma yita daldi mi daldi gankwe yita ui kabora kita kuda. Nuu akwa lakuu kasukuɗa nunuge kagawulge yakwa jaige gadta jai ka chihoe kawe wai mung chihoel. Munk chey sura hangankwa dayi gada dihamda daye gada dihe katal saɗa, munk dihe katal saɗage gada nan ɗai lakage gada vi doushanga sama ahinyi ashufuɗu laka kuma gad ɗaidi munk daldi gankwa adikana gada vi kabun ɗaiwai, kabun laka munk vi yayi laka gadi hau akwa lakur kasuku yau muga mwa ɗai gankwa dayi sama soru, sambiso hankalak piya nya di sabida kasukuyi ta sinalak silaka chihoeya ta sinalak silaka ama nunuge a jayamurge aria mandu mi kana lallai ahinyage sal yi jai ta chi hoe gankwa chihoe uvalakan maɗa avalaka adi msadawai, yau avava uda msada dankwa lakur kasukudan adiwai gankwa sura kakga baran adta uigewal kanuga uva madiso mi jai ki chihoe gan kwa ita, dihe sora ki uini mi dihe gankwa laka yida dihamda laka ita sama na kita vi nur samada laka yida ɗaide ki jakai kara kasuku ɗan tukan uva madiso ɗai kiya mwa ɗai nunuge kasukuɗaya mnal lake chihoeya ya vi umdira ɗai ka a sai vam yayi ya nadir lumbadar you nigeɗai sombeso ya. a tuka umdirage ya a ɗai lapiya soley hankal ɗaiya piyanyidi nankaladar ya piyanyidi kaba alukwa ra ta bu madiso dayi sora ɗai tuka ɗai sora jikta ɗai aria adiwai kanugan yan adiya ma wal ta chihoe yayi ka vi hankal takara chihoen ka chinoe tu jirkurni ma. Ka chinoega ka wuldi dai ja umdira kuɗa aumwadar ta ta rakchingakwa ka a nadir sura kedta nadir ka banachis dar dama ɗanyi tambi tunaga yau so ka tambi nakga mwagabaraga kwa nan a umdi aamu aria ɗaiyi ki tambi ɗkwaɗa barkachi a laga sed anya ɗo ya gadawula seeg ma tu emmi yaya yaya gadawula ta darge aji nga gawula ma sora kata samd ɗai shaya pal yayai shaye saɗa makar gade zee bun yau mung kwada jade kabur kusu kunya dai takuɗa gawula jada kwaɗa sedi bumchir ta sedi chmba na numamma yau kehokuyai asunakgd sore kedgd yi a chihoeya ka pur ma ɗaigan kakga fa mwa gen kwa dau kalkal sora kedag baragau gada ui ama mung nu kana gada jata so pal gankwa adi ui mowai so ma sam biyaya mung ta mug saɗa gamkw a mur tu sdar nga ma chihocya a mur to jirku ngi ga chihoe hagig mung chihoeja ga duhi sora kdk uiyani gamwa so ura madiso ɗai yan kiya mwa so nunuga akma araige yam we yandara ki ta chihoe ui umal a ya uuira ka uine mung uthada lagakwa emila mung gada wula umdi arg a chise unina emilaka yau muncci harg gawala hagalaka yau munche un gale yau wula dai avine arrge wunou lthale ma uni lthagakwa sada tuhi mung dihigd gada pur lakan a lakur kusuku nga laka gara ajima titi biy ga sukumba kushe tuka ga ui kushiwakwa. Mung ui kushi taya kalkal gada ui kusha wai gankwa gaa kusumba kushi ma shankafan yayi ma apanu nga yayi ma makyan yaya biya sera kaknga sam gankwa gada sukum ba tuka adi lallai lalla sai gan chihoe apanuewal adikana buru sa ga. Ga chihoe ulina ku sai ga chihoe segakwal matiya lawai mami kak ta chi hoe ya muna chihoe hangale gankwa gada umzec ui ga sukumba sera kak ta sam dani dayi ga se vi dainyi dama san akwa tokoy akwa buv arani so kan nga ni kiya nukanga chihoeni si heng akwa bawka kwa sosai domin gada sama akwa chihoe da gani sera danyi kala kuɗa kudai arau ɗainyi hang jar ta si auvi nga jar ta sama jarya nunda sera ka jar sam dani tambi ta hau barka ku sa agam. Ka ningan dayi barkan hang akwa chin ngja sara kak la ui ngja sura kan kunɗa aria ta hunyi ngsa sura kaktasun lthala ltha lthar thar thar nanang changku changku arai gada za. Nan aka ltha aria sar ta ku da sam jaryis yau gawuu gam banacin su tukam pi hang akwa chihoe su dai anhoe adadiwai chihoewa an un kakr ltha aray tuma aria sany kaladar gani ka ɗal wa kasukuwagani su makar gan madiso lad to madiso yan yada shar takan wai ya tukwa kumu ya fa. Mwa kuma ya bara ki Fa mwa ɗanyi harka loktang ka biya ka tamb, ta bun piyawai ɗai kihue amnai kila itha ka ɗaile amnai kasuku amnai jagan na madima na kana ɗai kuɗa amnai akwa jadaran adadiwai kuma jargan nunugan jartu sey dunyagama gadi ui mwa ga kala lthawal ga mwa ga chihue, gada ui mwa ga chihuewai gada mwa kala ltha aran ga ɗaile kuku ma ga mwa kasuku, akwa sa makar gan dole ga sɗy ga mwa sa patha akwa ka nusan yin ki san nuga mamwa gankwa yan makar soma yida fa mwa, unla kitaci gandiya sera kita ui adiyan mi nu alaik gankwa ɗafac ta lthiaga don uvan yimi ma mwa hang yida jadi kana seng ta mwa ɗai mawal kita chi ta gadda chir ltha uroi saɗa ku makar wai ama sera ki ta ui yan mi kiya nuwalage emin kaya yi ui turakwa cirgani tura buku kumka chisas yi ui, akwa ui yi ul buku kumka chisas apanuwa kwa tara kubu kum- kum makar ma yi ui yar gawula nigro argan sda emiwai nigan se hang sosai ama awuld mi dar ta thaka hangange da waktala sera kaga tum a kan gida ui. Yi tukwa kala itha ka ɗale yi tukwa kasukuye sege makargan yada sharr tu madimawai jar madiso asa ɗanan adi ya habdi sosai segaaran umdida sharr tukanyawai yaya tukta sharr tukan wai u umvi la yadi uvala ahinya nuhumɗadige uva marker nuhumɗadage kina kitapur shinkafagan emilala akuva abohiya kiya a dagai uvini yimi ma adaai ra daiwai ama akwa shinkafagan emin yayi yi ui shinkata ya ui shinkatagan emin yayai tura buku kum- kum amtha akwa shinkata buku kum- kum amthagandiya sira hang tu murdi alay akwa ya sakumba udal akwa yerwa a yi handi tuka nan dagan ɗai tachiganwakur a mi kakta ui kala da ga aran tagadda shaya fuɗu shaya tufu uvara ka uvaka shigan gwa daigankwa ka uviya gwa ɗaigankwa uvi gada wula laka ta ɗai akwa shayar makar laka ta ɗai akwa shayar fudu uralakadi gajaai uvikwa.